اكثر شي غريب انه بيوم كنت انا دايما اروح الحديقة اللي جنب بيتنا، فكنت دايما اروحها يمكن يوميا وانا صغيرة، فرحتها بيوم وكان في شجرة انا احبها يعني لسه قاعدة تنزرع. احبها لانها صغيرة، كانت قد طولي، وبيوم رجعت عالبيت، ورجعت رحت عالحديقة تاني يوم لقيت ان الشجرة صارت مرة كبيرة، وماني فاهمة كيف للحين.